من المحتمل أن أكون سيئة في الوظائف التي تتطلب مشاعر إنسانية عميقة مثل العلاج النفسي, أو وظائف في مجال الفنون التمثيلية, لأنها تحتاج هذي المجالات إلى تجارب شخصية, وعواطف تكون حقيقية, إذا كان مجالات معينة, ممكن تكون مجالات أخرى غير هذي المجالات التي تم ذكرها.